Hen ga̱n nda̱ yamna̱a̱n na̱ nɗe ɓak, hen ma̱japna̱a̱n na̱ nƙa̱m ba nda̱gurum ga̱fe nɗe tong saam yi ƙa na̱ ba, yamna̱a̱n na̱ nɗe pueɗiel, muop nɗe pueɗiel ndip muop nni, muop nɗe pueɗiel ndip muop nni, kuma ma̱japna̱a̱n hok nde ga̱me yamna̱a̱n na̱ hok mang laa muk da̱ ni nɗe ɓak de na̱, ɗe tong shin makaranta yi ɓak de na̱, nɗa̱a̱n makaranta ga̱fe nɗe tong shin yi, ɗa̱mga̱de jap ma̱japnaan muop nɗeɗi pueɗiel tong shin makaranta yi, muop nɗe tong shin makaranta yi pueɗien, hen kuma nɗe ɓak ga̱shak nda̱ ga̱me laa hok kuma hen nɗe tong shin adu'a yi naan ga̱ eep wakaam ga̱pa̱ muop ɗe muop ga̱dun ga̱ ga̱kat yi, ga̱dun ga̱ ga̱ temeke jap hok nni, kuma yamna̱a̱n na̱ ga̱fe laa muk nɗe ɓak de na̱, hen nɗe tong shin aduꞌa yi ƙa muk, kuma naan ga̱ eep wakaam ga̱pa̱ ni ɗe tong da̱ na laa muk yi nni.